غدي نختار نتعلم الشينوية حيت هي واحد اللغة لصعيبة و مهمة و واحد اللغة اللي كتفتح لينا بزاف ديال الفرص فمجالات مختلفة. فحال التجارة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصين هي واحد قوة اقتصادية كبيرة وعظمى في العالم